سبزيجات د غوښې غوره بدیلونه دي. لوبیا د پروټین ښه سرچینه ده. سوجي یا ټوفو د غوښې ځای نیولی شي. دالونه او نخود بدن ته ځواک ورکوي. مشروم د غوښې بڼه او خوند لري. بادام او اخروټ له غوښې غني دي. دال چپاتي ښه بدیل خواړه دي